La cucina di li Paisi Vasci, chiamati macari Olanda, havi comu so principali alimentu la carni di porcu. In Olanda sunnu tìpici li sausizzi longhi ntra li vinti e trenta centìmetri, ca si mèttinu dintra lu pani cu 'n 'anticchia di cipudda cotta. In Olanda macari si mancia tantu tumazzu di vacca e di pècura; assai canusciutu è lu tipu Edam. Di tradizioni sunnu macari li minestri, manciati chiossai nni lu nvernu, quannu c’è friddu.